الصين ثقافتها عميقة، وتعتبر واحدة من أقدم الثقافات المستمرة في العالم. <hesitation> أول شي الثقافة الصينية يعني تمتد لآلاف السنوات. سلالات مختلفة سلالة هانز سلالة تانك سلالة مين تحتوي على العديد من التقاليد وال- والعديد من الديانات والتلبوذية، اللغة كمان الصينية هي الأكثر تحدثا في العالم، وهى معقدة، وفيها رموز مرة كثير.